Nah, kalo nyebut hewan atau binatang yang paling pintar atau cerdik ko, yo kalo kato orang dulu bengen itu tu kancil, kareno banyak lah orang tu cerito-cerito yo kareno dongeng, jaman dulu lah dengan nyai, nyai kito di jambi kiro datuk-datuk kito disano, nah, tu kan di ceritokan lah dek o suko maleng timun, nah, jugo kek padek dio tu ngelabui buayo, harimau, gajah segalo macam tu kan, jugo dek o padek cam itu, meloloi, ngelabui manusio jugo kalo di cerito dongeng, kalo yang asli nyo, sayo dak ado pulak tau, cum yangsato tau binatang yang paling pintar datuk sayo tu, almarhum datuk sayo tu pernah meliharo anjing, nah, walaupun tadi sayo sebut sayo jijik dengan anjing, cuma datuk sayo ko tadi ibarat tu jago kebun, kebun tadi tu kan dak ado pulak nak di tiap hari datang gimano nak tiap saat, palingan pagi ke siang, kalo dak tu pagi ke sore bae, kalau malam dak pulak, kecuali lah kalo nak dekat musim panen, wak takut ado onag kalo nak maling, nah, kalo. Anjing datuk sayo tu di bgai samo kawan ne masih anak an kecik, nah datuk sayo rawat tu, sayo ingat namo nyo tu poli, warno itam anjing-anjing biaso lah, cuma diok o kalua seandai nyai kito rawat tu ternyato biso, pintar jugo kareno datuk sayo tu milu ngikut datuk sayo jadi, anjing ko tadi datuk sayo latih sampe gak besar tu jadi kemano datuk sayo pergi dio ikut, nah hebat nyo ko datuk sayo ko kan ado sunge-sunge nyo kecik lah, anak an sunge batang hari jadi nyebrang, biaso kami ko make perahu, nah datuk sayo ko baru balek dari kebon, nah beperahu lah datuk sayo ko balek kerumah, ado lah sekitaran limo belas menit lah bejalan kaki, kalau nyebut nyo nyebrang itu, nyebrang arti nyo, nah itu datuk sayo balek ko balek naik perahu, nah anjing ko dak do rukang nak milu di situ datuk sayo dak bolehin nah, datuk sayo bejalan tu tibo-tibo dio milu di belakang, dio tadi berenang, yo padek jugo diok o, milu lah ngikut sampe rumah, nah datuk sayo agak jadi pening palak dio jadi mikie soal nyo nyai sayo jugo takut orang dirumah nyai datuk ko kan banyak yang takut samo anjing tadi, kareno anjing ko tadi padek nyalk-nyalak apo ngunggung tu bahaso indonesia nyo. Nah jugo diok o jugo seandai nyo datuk sayo jago malam diok pasti tiduk di bawah pondok, di bawah pondok ko datuk sayo tu dak pernah apo ngandangi diok ngurungi diok kareno datuk sayo sebut ko sedih di makhluk hidup ko, nah jadi dio bebas lah ru, dak pernah pake rante, dak pernah macam orang-orang dak, jadi ado lah amcam babi atau orang nak maling tu diok tu terdengar be tetengok be padahal diok tu gelap, rupo diok o dari penciuman diok atau ntah ado musuh ntah apo jugo diok o aku raso hapal dengan muko almarhum datuk ayo tadi tu, denga bauk dari tubuh badan datuk sayo tadi diok kenal samo yang ngerewat diok dari kecik tu, nah kalo itu di cerito kan amo almarhum datuk ayo sayo cerito kan, nah kalo pintar kalo apo di kepolisian tu banyak jugo di militer tu penting aanjing ko dio di latih jugo nah itu biaso kan kayak penggeledahan narkoba apo apo kan, yo kadang tu yo padek lah zaman kini ko orang nyimpan barang macam mano, anjing ko tadi tu jugo padek dio tau diletak di mano, biaso ntah di koper, di koper nyo tadi tu ntah di selip nyo di mano ko ntah tapi kecium. Nah itu berarti nunjuk in anjing ko termasuk pintar, nah kalo nyebut tu lumba-lumba jugo pintar kareno lumba- lumba tadi kan sering lah kito tengok di sirkus atau apo tu dio dilatih jugo, jugo kan kalo kato nyo <hesitation> kecerdasan dio tu hamper samo lah dengan manusio tapi yo derajat manusio ko tadi dak ado lah tandingan nyo ko menurut ayo, masih di atas lah dari esegalo nyo, nah, selain tu ado jugo sayo tau <hesitation> dari sebelah rumah sayo tu, sayo tu manggil datuk jugo, datuk ko punyo burung-burung kutilang, jadi diok ko dapat di batang pinang, jadi dak sengajo sarang burung ko jatuh, apo duo ekok anak nyo tadi, yo dirwat lah dari kecik di kasih makan di suapin pake pisang, nayato yang sekok mati, yang sekok hidup, lah dengan itu dengan datuk itu dak pernah di kurung anak jadi di sangkar tu masih terbuka jadi pas lah besak tu padek dio, nyato dio lidah tu hamper samo lah samo lidah burung kakak tua samar bae lah padek jugo dio memanggil orang kek missal nyo dio. Manggil-manggil namo orang-orang di situyang u kan dio ngikut yang punyo jugo, nah, itu tu sering di lepas tu jadi kayak liar be diok tu sano sini-sano sini tu, sayo salut nyo tu biak di lepas kek gitu diok masih nak balek ke dalam sangkar tadi, padahal sangkar tadi dak pernah di tutup, ibarat bati nyo to lucu diokmain u lalu lalang lah, kulu kilir nak main kemano pun, mcuma balik lah diok, ado lah tau lah diok nah diok dimano kan, nah jugo seandai nyo, nah sayo dulu pernah kan, bawa lah pisang sayo makan pisang di umah nyo sayo, kan rumah di sebelah tu lah, nah sayo tu macam mano di kejar nyo rupo nyo dio nak pisang tu, jugo <hesitation> dak lamo dari itu jugo kan, bilang mau mati kareno jinak cam no itu kan, di makan kucing, punyo kucing tu, di bilang punyo banyak tu lumayanjugo, cuma kucing kesayangan sayo tu ado lah sekok, sayo i kasih dengan mak cik sayo, nah tu sekok tu ras kucing ras, katomoranmg tu ersia, nya itu sayo di kasih kecik, samo diok tu di kasih namo gemoy, kareno dek sayo yang kecik ni bilang gemoy-gemoy. Nah sayo heran tu diok ngikut lah dengan kato-kato sayo tu, waktu tu ssayo-ayo mak sayo tu kadang banguni sayo tu susah nian, kalo kareno kito ni banyak lah begadang menurut sayo kan, dan mak sayo tu lah susah banguni sayo ko tadi, diok dak mikir panjang lagi kucing sayo ko masuk i lah ke genah sayo, ke kamar sayo tadi mak sayo tutup lah pintu tadi, nah kucing sayo tadi banguni sayo dak pulak meong, diok megang-megang kepalo sayo, ngelus-ngelus kepalo sayo dak tebangun ayo areno ado raso tajam pake kuku diok tadi tu, pintar pulak diok, nah seandai nyo sayo di ruang tamu ke dapur sayo ni jauh, kalua sayo panggil gemoy dulu dating lah iok tu, berate diok pintar jugo, nah kalo masih ado di dekat sayo tu, orang yang kalo ngambik kelapo nah itu masih nmake kero, kero tu macam monyet, kalo bahaso indonesia tu kera lah, nah itu tu kalo di rawat dari kecik itu tu, diok penurut dengan kito, nurut lah apo yang kito kasih, apo yang kito minta di ikut llah, nah jadi kalo di sano tu jadi tukang manek, manek tu kalo bahasa manjat-manjat kelapo iok nagmbik kelapo, nurunin kelapo yang punyo tu. Nah kagek tu dio di kasih upah lah ibarat nyo dak mungkin pulak lah kito kasih diok tadi duit kan, diok binatang dak nuking pulak diok di kasih duit tadi, palingan diok makanan, kito bagi diok pisang, apo buah-buahan apo yang kito kasih lah compliment kalo kato orang kini tu, nah sayo raso masih banyak lah binatang-binatang tadi, cuma sepemahaman ayo sayo cuma dapat itu bae.